آسان د خرو په پرتله غټ دي او معمولاً تېز دي او ټولنيز دي، کوم چې د دوی د ځواک او قوت ښکارندويي کوي. خره اوږده غوږونه لري او آهسته ځي نظر آسو ته، په داسې حال کې چې آسونه ډېر وختونه ملګرتيا لري او ډېر په سرعت باندې حرکت کوي.